Noy ngi'irta to ɓose e yiɗi semugo. Ire jikkojiɗi waɗata, a tawan gorru non, a tawan e tokki demangan wakkati fu, e fitta e bilo, <noise> e ngata, nokkun tawa ngata e dande, nukkun tawa ngata e yi'aire, <noise> nokkun tawa o yurno. Non tawata e yaha e warta, rewru ndun bo lata ɗun wakkatije e ngatitoɗun e sikititoɗum. a tawan tonni ta a waɗa fu tawan <noise>